ترى السؤال ذا بالتحديد يعتبر من ضمن الأسئلة اللي كنت بسألها لنفسي وكنت وكان عندي جواب. الجواب هو ان يكون عندي اموال طائلة مرة. وهذي برضو يعتبر من ضمن القوى. بحيث إن أنا بحيث إني ما يمديني أشوف أحد فقير او أحد محتاج ما يمديني اساعده. يعني الفلوس اللي انا ابيها بس تكون لمساعدة الناس